די בעסטע וועג פון וואשן א פענסטער איז בא- דורכן נוצן א ספעשיל- ספעציעלע <hesitation> ספרעי געמאכט פאר די זאכן, אזוי ווערט עס באמת ריין, מ'שפריצט אן און מ'נוצט א שמאטע עס אפציווישן. מ'מאכט זיכער אבער אז ס'בלייבט נישט קיין סטריקס, סאו ס'מיינט אז ווען מ'וואשט זאל מען נישט לאזן אזויווי אזעלכע- מ'זאל נישט לאזן פארעמען אזעלכע ליינס פון אפוואשן.